Eh iya to hanto bisa <hesitation> <hesitation> masannang na to hobiku eh, jamangku, sola keluargaku, silo kande iyatu bisa masennang to. Jamangku, sola keluargaku, silo kande iyatu bisa masennang to.